Rí mbiꞌjiuu rí gu̱nꞌ, pues, nda̱a̱ꞌ, na̱nguá i̱tha̱ xóóꞌ rígíꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ numuu rí na̱nguá ríꞌkhui̱, na̱nguá i̱ya̱a xú jaꞌnii mu̱tha̱ rí mbiꞌjiuu gu̱nꞌ, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí najmaꞌxu̱ꞌ má ga̱jma̱a xtílóo̱ mbiꞌjiuu rí gu̱nꞌ xúꞌkhui̱ rá. Tsú enérú, enérú, febrérú, mársú, abríl, máyúu̱, júniú, júliú, agóstú, setiémbré, nobiembré, disiémbré. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ xóóꞌ rí gii̱ꞌ.